Ai, pos veu la lámpara i veu la clariá i veu… fínfanus, muchus fínfanus, porque tolo qu'es pesau, pesúu, carganti, moscón, pegañón i rehollinosu pos siempri s'acerca pala lus. Assinque alas vezis las lámparas más val de tenel la lámpara apagá. Creu que ya t'estó dixendu muchu, no es? Tamién veu la lámpara que tenemus ena cozina en casa peru la verdá es que no me gusta ná de ná.